<hesitation> Karazan-dronono misy e, <hesitation> misy zao e ronono velogno, de <hesitation> misy poudre ronono, de misy ronono amy boaty, leha mampiavaka zare zao e, <hesitation> ronono velogno zao e mbola izy le naturel igny mbola vô potserina avy tamina aomby de tonga de igny, de leha ronono amy boaty igny ndraiky <hesitation> efa le ronono le naturel de <hesitation> efa hoentingny amina orinasa ankagny de ahodigny ho lasa ronono amy boaty, de le poudre ronono ndraiky <hesitation> le rano amle ronono igny alagna de le ambigny tavela agnamboaragna poudre.